Ekhena nki bṅ yina dohy obi mbong fodh ocheden top kwonogh or kwonogh osi or kwonogh na ochedem top o-dh bh aza kwanongh e-yongha mh aki e-yongha ka nduwa aza otoni-idikhi faa a kwa si anong phor arongha aanong phor akaa rongha bhe boho bee okho d-aha obi ey akpanam aza jahi fo sh anang annong phor akwanong, anong phar kwanong ahami bh reyi nwa khabh nnah anyi woo ma o-obo oyokwamwo obi ei okor daha obi ei obi ah, maa onoh phona onode ntona maa dh faa ha kwanong omana ojinong mbhahe mozu ranong pham ho kam ki foo nda Ma da azh aki fot arh dh azi ny azu azi nha aza, anongh ph phanong bbe kazowas bb hha azu bb tewod agwo bbe gwo bi shh shh, oh bha gi rong hh fong eh, mando a wahinam eh. Fho azi mh dh aa bra aza otoe bb ph bh a bh ana yeri kwanong nwa kwabh bi azu are ngh yano mo gwo odim kwo-woma obi oh okur dha obi mm ngwu nbh bh cham ha paha obi nyi mo ha azu mo gwo, ottonghi idik ittam mhe kwa amonobha ho odedem kwarangha a kwa si azoha kwanokwo kp otte hambuck mh te wod ki eziya kh yongh mo towa azo mbua mo ko towa hh aba si mokoto ha azu pam.